Mu bɛ lɔɔ bée na mu bɛ hard tae mɛɛ bia naã, amu sáamaã a kpɛe, <hesitation> muĩ hard taɛ bia, kɛ a ma ma lɛo lɛi ya bɔɔ woe, muĩ to wa kɛ lɔɔ suɔ Aa mu a keekɛ kunduɛ bi, amu a kéékɛ a mɔ bɔ kee alɔ ŋ woa wi kai kpao kɛmu ai na hee, alɔ ŋbɛ tɔɔ lɔ kɛmu kai bhii ye ŋ bɔ tɔɔ bhii yɔ. Ŋbɛ lɔ́ɔ suɔ wa amu anu tindia ŋga wa, amu anu táa anda ŋ kee. Amu ŋ gúuwa amu ŋ táa nu, ŋ kea musuɛ tinaã, musuɛ a ma lao bɛɛ ŋ to loŋ keŋɛ lɔ, a koae ya ŋ báa jendea lɔ wa. Bɛimaã a bɛ minyaã na ai keŋɛ la ka, amu a bɛ núu kandɔɔ, kaa wae bɛ <hesitation> lumaã. Á bɛ minyaã na, so aa keŋɛ amu a fɔ alɔ i kuŋ kaa mɛnu fáa? Ndɔ- ndɔ kaa bɛ mia wa amu a lɔ kaa bɛ keŋ mɛɛ kɔ, bɛmaã gbeja keŋ mu keŋɛ nya, kaa bɛ keŋɛ kɔɔ, ndɔ okee, amu na a fɔ ŋndɔ okee a tie kemɛɛ, <hesitation> mbɛ mbɛ na kpátoe la, kɛ mbɛ i chachi na wao, ndɔ i yɛ ŋ kɔa poo jáfeŋɛ, i ye ŋ kɔa poo jáfeŋɛ mɔfɛla bande wa. Kɛ a jeetiɛ, a lɔ a bee a boowɔ, kɛ ai mɔbande kpaowa a ye ŋ kɔ. ndɔ kobɛɛ mu, amu ŋ táa amu naa kpatoe bi, amu naa keŋnakatáa bi, amu na ŋ loŋnda, amu na kaa mɛnu kpao, naa a kpao, amu na a fɛɛ, amu na a faa, na a faa wakɛ tée bhia, hoo musuɛ fáa sawa, musuɛ táwa amu a Kpoo mɔbande mɛnu bi amu a naã amu a ŋkɔ, amu a baiká kumbá sa ŋnda. <hesitation> tée bhii ya mu lɔ kpaie mu tée bhii ya kɛ kambá a ŋ kɔ wa kɛ tée bhii ya. Ámu muã lɔŋfeŋ fɛɛ amu muã lɔŋ, amu na kpahã bɔ, so muĩ to wa kɛ suɔ lɔɔ amu i bɛ kuŋndɔ kii mana muĩ feŋ mu fɛɛ mu yaa lɔŋ, amu tée bɔɔ mɔ bɔɔ yɛ ŋ kee ya lɔɔ alɔ o alɔ na i táa i naã inchesɛ kɛ woe. Amu mbɛ táa lɔɔ amu bɛ feŋ bhii kɛ, na konyeɛ kɛe, hiŋi daa sakpá mu, daa náani mu, daa soolu mu. a yɛ ŋ kɔ. So sáamã a kpɛe muã bɛlɛiyɛ a jáo, sɔkɛ bee, abɔɔ bɛɛ kimu lɔɔ naã fɔ, mbɛ sɔma wakɛ, mbɛ to beebee na, na táe na mɔɛ kɛmu suae ŋ ndiamɔɛ kɛ mu muu, bɔɔ woei kɛ aa fɔ alɔ oo na nyíɛ kpɛmbɛ mɛɛ biya i táa la, a yɛ ŋ kɔ wa kɛ nyíɛ́ɛ la mbɛ na a la. Na nae nyíɛ mɛ nuã a bɛ ŋ boowɔ, kɛ mu bɛ lɔ kundɔkii mana mu ya lɔŋ na feŋ mua, hiŋi kɔɔpaŋ lɔndɔ́ wa ki mu boo, fɛla mu musuɛ ya a mana amu a yaa taa a la. kɛ muã a lɔŋ, kɛ jɛmaã kee muĩ táa muĩ muã sɛiyɛɛ nu ma, muã muã sɛiyɛɛ nu mae muĩ nae muĩ sa. so mu bɛ ko bhii nu nu lɔɔ wa já.